pataloa ka deike nga hulan nyebre, nga hulan nyebre war tinga do toka huime lo laranga nanuhime toki nga, toki nga toki hanga oni e ilari waro magbe e ilari waro pataloa jika mu'um nanuhime e ilari